De rehefa ohatry hoe mandray an-tsoratsa anao mba tsy ho adinonao raha igny, voalohany anao mila mifantoky am'raha ho soratanao de eo koa zany anao tokony mampiasa fanafohezan-teny am'zay mba tsy tara loatry i amin'igny raha ho soratanao igny de faharoa moa zany mila azonao koa raha ho soratanao eo fa tsy anoratry raha vila iha de tsy mety.